<hesitation> Fomba agnamboarana pizza ara-pahasalamana an-dragno a: atao be legioma angambany, igny izy no tegna ara-pahasalamana kokoa, atao be legioma izy a de <hesitation> rakofana frômazy a de atao madio sara i legioma mban'ny raha ampiasaina am'zaigny zany <hesitation> madio sara.